الجزایر د عرب، بربر او فرانسوي اغېزو لرونکی هېواد دی. په دې هېواد کې اسلام د ژوند لویه برخه ده، دودونه ژور ریشه لري. موسیقي، پخلی، او مېلمه‌پالنه پکې ډېر ارزښتناک دي. خلک‌یې غیرتي، کورنۍ‌پال او فرهنګي دي.